Ny metatsy fandrefesa zany da natao handrefeta ny halavira na ny elanela amin'ny fomba marina ny raha raiky. Ny olo lafa hanamboatsy raha na hananga-draha no tena mampiasa an'io metatsy fandrefeta io.